لو اقدر أشوف حدث واحد في التاريخ بختار إني شوف اكتشاف الأمريكتين ؛ لأنها كانت نقطة تحول جدا وايد كبيرة في التاريخ العالمي ، ودي شوف شلون كانت الرحلة شلون كانت التحولات ، كان بودي أهاجر إلي الأمريكتين خصوصا أمريكا و أبني تجارتي الخاصة.